Ny karatsy filalaova zany e, da natao hilalaova kilalao maro samy hafa. Fialamboly i io, sady paik'ady. Io koa da ampesay ho fialam-boly ary azo atao angonina koa.